चीली संसक्रति चीली माई इस्पैनिस भासा जान बुले। नेरुदाने एक ग्रेबियेला मेश्टरण जान पूर्शिद कोवी छे। कोईत जान एम्पा नाडास कासवेला ने असाड जान। लोगपरी व्यंजन छे कोईत जान केथोली किसाई। धराम परमुख छे <hesitation> फियस्टोस। पत्रियास लातीराना महसौब जान मनावे जान छे। विशेश रुक्तिपूर्शिद छे पेहनावा कोईत जान चामान्तो। फाल्डा जान परमुख छे चीली कर राष्टी न रत्य छे जीव। जेरं पारंपरिक धून पर जोड़ाती न रत्य कर।